Ny fomba ifandraisan'ny samy vorona fantatro, raha toa ka mitovy karazana ilay vorona de ilay feo avoakany iny no ifandraisany, mety koa hoe amin'ny alalan'ny fihetsika no ifandraisany ohatra amin'izany hoe vorona lahy samy lahy miady.